Aneghe morugh oobi aghudum amem ana urugh oobi aghudun okpo ikpuranan io zina aar ohho ami na deghe kua eghe. amen ana ubhọ omo emara arooy obho te esoori ni etụ etol edeghee iibi okpo ibho. ezo ana urugh aghuadum onuma. Okpo olo ana udighi ne ilo ana odighi dio amen, bho ana uteery ibaghami kezo bho ooy olo na tugh iibi aghudum pii bagheni obho to oñuma na naten ibagha <hesitation> imi oko eraa amen olo ana uteny otodigh oho lana na nie okpoki, na nia ipele gha amen olo ana hotaghe unogho hobo bho ituan zina peedi obhel, pa dien onuma ekona naaai te egbeey enaan eko na natelian na zina olo otodigh esi olo ana ta ki ilodighi ibagha ni peenaan onyu, bkos of aghudum obho ana taghobho enaan odi naana bho arooy bho iloghonio zina kedio eedi te dighini okpo ana na va etu eten omo aroy bho tetolini talaka onuma ibaha pu ibam ibha ami uteeny odeghe. Den ta aliki olo ami ta anogho arii na nogho na kua l sisein yini kooy, kooy kooy arugh oobi aghudu pad aghudu olo aneghe morugh etein obho ughol ughol oobi aghudum aneghe morugh oobi ughudum, amen ano urugh oobi aghudum. amen ana ubhọ enaan ode na loor obhdi onuma osine ta anju. But amem olo ano urugh ikarabh aghadum kezo obhereer igbia bho adeghe obho. obo uru obi aghudun obho, obo. bho ara aboom eedi isilogh to laka te enaan bho amen eed ibhọ peedi nesine ne ki teenan. but tobo ne dighi miikarabh bho ara aboom eedi iselogh io amen eedii epọ eedi te edigh to ba ekpe anyan. anyan olo na he zina kedio ana esu anyan obho oledio zina. Kedio ana ta pina gho meegama kaman leamen ka duma kaduma ibaha pi. bam alile :olo ami uteeny onogho eena kezo bho aburumor na buru mara ni ami alua.